Spinaqi dhe perimet e tjera me gjethe jeshile përmbajnë luteinë dhe zeaksantinë, dy antioksidantë që ndihmojnë në mbrojtjen e syve nga dëmtimet e shkaktuara nga drita blu dhe mund të ulin rrezikun e sëmundjeve të syve të lidhura me moshën.